Es que sin martillu cómu t'avías? Mesmu enos conus del vinu, pala canilla ponel i alogu la uva echal, cómu hazis sin martillu? Velaquí tamién pa ataponal el regueríu del güertu. Sin martillu no semus escapás. I en estremeñu al martillu pilón que l'izís en castillanu l'izimus machu pilón; i al que mentais de peña, nusotrus l'izimus de pala; i a un martillu chiquinu nusotrus l'izimus martiruelu, paque tú veas.